La la malka an irbiri in dunyala, saabameni, in dunyae digda du- ilim tanie. Nouri kon bagnun uka tichi haja baseit tereda igo in dunyalton. Inin karamido anane mallek irbirie saba, kulu wea hajek koni, tan irbidileia in dunyala, ingon risalanili, kulu wea hajek irben, in dunyala, nuor ingir fagjo ademrigh.